Sí, es que m'ei rebullíu mu aína i antocis me molesta quasi que tó. I tú ya me conocis, que si no duermu bastanti, andu mu niervosu i no tengu pacencia pa ná. Peru agralecíu de qu'aigas perguntau, que la genti no tien costumbri de perguntal, alo menus paquí. Devi de sel que tú, comu eris alemán, pos craru, paquí semus comu más reselvaus, más de soponel peru las cosas s'avían perguntandu.